آخر كتاب جريته هو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس لـ (ديل كارنيجى) الكتاب يعلمك فن التعامل مع الناس وكيفيه بناء علاقات ناجحه وأنصح الكل بجرايته لأنه فيه نصايح عمليه تساعدك فى حياتك اليوميه سواء فى الشغل أو فى العلاقات الشخصيه